ta´ña nta kuii´so kuíaa ra sa´ñaa savanta savanta kii tata kii ñaku yó´o uvi ka yó´o uni ka tyi sahua yoko ra ntasa ñuu kara satyo ñaa kuu kii tata ka ra tani kisía tani kisía ña ku yó´o u´un ka y+o´o iñu kara ika tyi kisia kuvityili so savili ka kuu´ra ta ni kiía nu tyoo tata hani ra tasa ra sa´ra nani ntenia ñaa-m sianu viyu ha kuaña ra ta ni kuaa nùù yó´o u´un yó´o iñu yó´o usia ñaku junio julio agosto ka ika hua kisía savi ra sa´ra sianu itu ha kuaa´ña ninta ta´ni ta´ni tani ntii savi ni kuu´n savi kara ni kisíaa tuku ña ku ña ku ña yu´va ka kuara santa tani ityi itu ka kuaña nta natityi itu ka kua´ña ra tani kuaa yó´o usi in yó´o usi uvi kara tasa san´ta ña tavatuee itu kanityi tyini kasua sa yu´va ha´ra ñaka hua santiu ñuu ntiu